Monday ongkha hati puila sal tei dophra kafra khaimai kaam sal. O sal o khe puila yapri kologma lama himnani sal hino. O sal o no hati ni kwtal chengma ni sal tei ree chum suwui kanma sal. Keboba o sal no chajago tamo hinkhe hati raang kebobo o salo no chajakgo. Bewab bandhu rok bai malai mano malai mano. O sal no keboba chajakya tamoni hinkhe hati rwgwui o sal no kebo yogwui maiya tei kaam o thana muchung ya funo ma thango o sal o.